Money can na buy happiness because we know plenty people la rich ley are na happy. In our setting we have more poor people but sometime you find most of them are happy because la activity and then <hesitation> la daily wo- la daily activity like maybe ley enjoy doing it like for our side you will live by ley water I always like you can say ley when you go by ley surfer you see them in ley water you will always see them smiling so once you doing something that you like doing you will always find ley person happy so ley na need to have money to get to get happiness.